gott kvöld og velkomin í Kastljós bók þeirra þeirra Þórdísar Elvu Þorvaldsdóttur og Tom

handan fyrirgefningar hefur vakið verulega athygli Þórdís og Tom sem var skiptinemi frá Ástralíu voru kærustupar í Menntaskóla eftir ball þar sem Þórdís hafði drukkið of mikið áfengi og hann kom henni til bjargar og fór með hana heim nauðgaði hann henni það eru tuttugu ár síðan á erfiðum tíma í lífi Þórdísar ákvað hún að skrifa Tom bréf það varð upphafið að margra ára sáttaferli sem má segja að hafi lokið með þessari bók Þórdís og Tom eru nú á ferð um allan heim saman að kynna bókina og tala um kynferðisofbeldi uppgjör við fortíðina og veginn áfram Þóra ræddi við þau Þórdísi og Tom þegar þau komu til landsins velkomin Þórdís og Tom takk ef við byrjum á þér Þórdís bókin handan fyrirgefningar var þín hugmynd og eftir margra ára bréfaskriftir við Tom og nokkurs konar sáttafund í Suður Afríku sem er skrifað um í bókinni hvers vegna vildir þú koma þessu á framfæri við veröldina já þetta er náttúrulega fyrst og fremst mjög persónuleg saga þetta er ekki sett fram sem neins konar pólitískt stefnurit eða uppskrift fyrir aðra

vissulega uppgjör á mjög sársaukafullum atburði en

mjög hversdagsleg augnablik þarna um fólk sem er að reyna finna réttan strætó og að rata í framandi borg en það sem ég vil helst er kannski

bókin stuðli að umræðu felur í sér að færa ábyrgðina frá þolendum sem hafa löngum verið undir smásjá fyrir hverju þeir klæddust hvar þeir voru hverjum þeir treystu hvort þeir drukku eitthvað og yfir á gerendur þar sem ábyrgðin á auðvitað heima svo vona ég líka að okkur takist kannski að skora á hólm þessa ímynd um gerandann sem skrímsli hann sé einhver sem er óþekktur brjálæðingur sem leynist í dimmu húsasundi ég bjó yfir þessari ranghugmynd sjálf og hún hélt aftur að mínum bata hún gerði mér ekki kleift að setja það sem kom fyrir mig í samhengi

held að þar af leiðandi sé hún skaðleg hreinlega þolendum líka þá tel ég að þessi skrímsla staðalmynd komi í veg fyrir að gerendur kannski beri kennslu á sína eigin hegðum sem ofbeldi kynferðisofbeldi vegna þess að hver lítur í spegilinn og sér sig sem skrímsli það er afskaplega sjaldgæft síðast en ekki síst held ég að að þetta innræti þolendum skömm vegna þess að hvað segir það um þig ef þú treystir skrímslinu ef þú fórst á stefnumót með honum ef þú giftist honum það er því miður

oft aðstæðurnar í kringum kynferðisofbeldi það er í nánum samböndum þannig að

að við förum að sjá gerendur sem það sem þeir eru þeir eru

okkar þeir eru

alls staðar í samfélaginu og það er svona hluti af því sem ég vona að þessi saga stuðli að að uppræta þessa staðalmynd

fyrirlesturinn ykkar og bókin handan fyrirgefningar það má alveg segja án þess að ég ýki mikið að hafi farið sigurför um heiminn síðan þau komu

út gagnrýnin hefur ekki verið hávær segja að það eigi ekki að hampa nauðgara og láta hann tala á kvennaráðstefnu til dæmis eins og var í London það sem við erum að gera síður en svo vera að hampa nauðgara við búum í heimi þar sem kynferðisofbeldi er afskrifað

gert lítið úr því og einn valdamesti maður heims kallaði nú

hérna um daginn þar er ábyrgð geranda svo oft liggur í láginni og er ekki dregin fram í í dagsljósið en hún er auðvitað aðal málið hér erum við að reyna að snúa þeirri

ögra ríkjandi ástandi

ég olli miklum skaða og mig langar að færa fram sögu mína í von um að það undirstriki alvarleika kynferðisofbeldis og dragi þegar uppi er staðið úr þessum glæpum þeir eru þannig það er mitt svar við höfum tröllatrú á því að

færa umræðuna á þetta plan og taka þennan vinkil það er

þarf síðan að lifa með verknaðinum að það sé í raun og veru andsvar

einhliða umræðu sem hefur verið að mínu mati skaðleg þolendum hingað til ert þú búin að gera

fyrir því hvers vegna það leið svona langur tími þangað til þetta í rauninni sprakk inn í þér og þú varðst að leita batans já á margan hátt fyrst var ég bara með ranghugmyndir í kollinum um það sem hafði komið fyrir mig gat ekki sett það í rétt samhengi síðan þegar það loksins small að ég hefði verið beitt ofbeldi þá var Tom fluttur hinum megin á hnöttinn ég var ekki lengur með neina áverka sem

ljósmynda eða fara í gegnum ferli með ég var ekki með nein vitni og svo framvegis þannig að mínu mati

hefði það ferli ekki skilað sér í réttlæti fyrir mig þannig að mér fannst þurfa að loka á þennan sársauka og reyna að halda áfram með lífið verandi manneskja sem sem getur þokkalega haldið áfram undir miklu álagi sem er bæði kostur og galli þá tókst mér í níu ár að reyna að ýta þessu frá mér og reyna að aðskilja þennan hluta fortíðarinnar frá núinu en svo bara gekk það ekki lengur þannig að tvö þúsund og fimm var ég komin á stað þar sem ég bara hreinlega varð að horfast í augu við fortíðina af því að það var að halda aftur af mér að lifa lífinu og hreinlega tengjast fólki í kringum mig þannig að þetta var eins konar svona

að ég skuli hafa sett mig í samband við Tom og sett ábyrgðina á hans herðar og upplýst hann um skaðann sem þið hafið fengið viðbrögð alls staðar að úr heiminum

fór víða víða um lönd og þið ferðast um heiminn hvað hefur komið ykkur mest á óvart

við erum búin að tala núna í sex borgum alltaf fyrir fullu húsi og það hefur verið afskaplega flottar umræður eftir á mikið af fólki hefur komið til manns eftir á og viljað lýsa þeim einlæga vilja

þessum umræðum áfram tala um þetta við börnin sín tala um þetta við félaga sína tala um þetta við vini maka sína og svo framvegis og

það er auðvitað sú von sem við bárum í brjóstu að þetta myndi gera hins vegar hefur komið mér á óvart hvað fólk horfir á söguna með ólíkum augum að hver og einn einstaklingur sem tekur hana fyrir að hann tekur út úr henni

á óvart ég hef heyrt fólk endursegja sögu mína á þetta er vinkill sem mér hugkvæmdist ekki þannig að ég held að hún sé lýsandi fyrir það að hver og einn nálgast þetta efni á persónulegan hátt enda er þetta mjög persónuleg saga þannig að það er búið að vera heillandi upplifum hvað hver og einn fær út úr henni

eins og þú segir við erum hvítt forréttindafólk millistéttarfólk með menntun og já hlaðin forréttindum en hins vegar

mál þessi málaflokkur kynferðisofbeldi það einskorðast ekki við einn þjóðfélagshóp það einskorðast ekki við eitt land ekki við eina stétt þetta er því miður

ég get sagt alveg skýrt og skorinort að viðbrögðin hafa verið eftir því að þetta fólk sem er ekki hlaðið sömu forréttindum og við og mér finnst forréttindum fylgja ábyrgð og það að ég geti setið hérna og talað við þig um án þess að vera fangelsuð án þess að vera hýdd án þess að vera þvinguð inn í þögn án þess að vera

að giftast geranda mínum útskúfuð af

útskúfuð af fjölskyldunni osrfv rekin af atvinnuveitenda mér finnst þetta allt saman undirstrika að það er mikilvægt að fólk sem er í aðstöðu til að eiga umræðuna það taki ábyrgð á henni og geri það þá fyrir fyrir þá sem eru ekki í aðstöðu til þess

nú er ég að tala ensku við þig en hvernig brást fjölskylda þín við þegar þú ákvaðst að fara í þessa vegferð auðvitað hafa þau haft eðlilegar áhyggjur að sjálfsögðu er þetta erfiður málaflokkur og sárt viðfangsefni en þau skilja hvað mér gengur til og þau eru búin að vera ótrúlega mikill og góður stuðningur fyrir mig í hverju einasta skrefi án þeirra hefði ég ekki geta gert þetta hver er boðskapurinn með fyrirgefningunni hvaða hvaða hlutverk leikur hún já einmitt mér finnst fyrirgefning vera mjög misskilið hugtak mér finnst fólk oft líta á það sem eitthvað fórnfúst sem maður er að gefa hinum aðilanum einhver aflausn já einhvers konar syndaaflausn

fyrir mér er það andstæðan einhver sagði einhvern tímann að það að halda í reiði og biturð gagnvart öðrum einstakling er svolítið eins og að drekka eitur og vona að

drepi hinn aðilann en í raun og veru er maður að eitra fyrir sjálfum sér og gera sjálfum sér lífið leitt

fyrir mér var

leið til að sleppa og kannski er fyrirgefning ekki endilega besta orðið

finna leið til að sleppa takinu

sem ég tók á mig byrðunum sem ég ranglega bar eftir þetta var mikil frelsun mér finnst líka það að bera

neikvæðar tilfinningar sem sem að íþyngja manni gagnvart geranda til dæmis að það á vissan hátt veitir honum vald yfir manni þegar uppi er staðið þannig að fyrir mér var það mjög valdeflandi og

frelsandi að takast að skera á þetta reipi það er

þessar neikvæðu tilfinningar þegar uppi er staðið þó hún heitir handan fyrirgefningar þá snýst þetta fyrst og fremst um ábyrgð það að það hafi fundist einhvers konar lausn eða friðþæging er auðvitað afleiðing af ábyrgð af ábyrgð af ábyrgðaferli sem ól af sér söguna sem við erum að setja fram

verðið aldrei vinir nei ég myndi aldrei nota orðið vinir en eins og hann er að lýsa þá erum við bæði núna í í þessu verkefni og af heilum hug við teljum að það sé mjög mikilvæg þörf fyrir það sem við höfum fram að færa en við vonum auðvitað bara að þetta leiði

það að hver og einn þolandi hefur rétt á að græða sárin eftir ofbeldi og að eiga sínu sögu með hverjum þeim hætti sem viðkomandi finnst réttur fyrir sig þú þarft ekki að láta þér líka vel við hann sem manninn sem hann er í dag þrátt fyrir allt þetta ferli nei ég þarf ekki að hafa neina sérstaka skoðun á hans persónu

sem slíkri en ég ber auðvitað virðingu fyrir því að að við séum bæði af heilum hug í þessu verkefni og að segja þessa sögu vegna þess að ég ber þá von í brjóst að hún geti leitt til mikilvægra breytinga í umræðunni með þig Þórdís þú hefur náttúrulega ýmislegt gert og það er heilmikið eftir í sambandi við þetta verkefni en hvert stefnir hugurinn svo ég er

áhugasöm um hrelliklám löngum löngum búið að vera mitt baráttumál mér finnst mjög mikilvægt að halda áfram að upplýsa ungt fólk um

mörk bæði í netheimum og

að dreifa myndefni sem er ekki ætlað öðrum að sjá það er baráttumál sem stendur hjarta mínu mjög nærri og ég myndi

gjarnan vilja halda áfram þeirri baráttu og svo langar mig að skrifa meira mig langar að skrifa kannski eitthvað sem snýr að réttlæti mér finnst hugtakið

réttlæti hafa komið oft upp á borðið undanfarið og það er mjög heillandi viðfangsefni hvernig við horfum á réttlæti sem ólík samfélög og og hver á að skilgreina

hugurinn stefnir þangað en framtíðin er samt er samt óskrifað blað að mörgu leyti innilegar þakkir fyrir komuna í Kastljós takk Tom halda fyrirlestur í Salnum í Kópavogi á miðvikudaginn klukkan áttunda aðgangur er ókeypis og öllum opinn en sætafjöldi auðvitað takmarkaður við kveðjum í Kastljósi í kvöld sjáumst aftur annað kvöld